Ny fomba hamafana vovoko amin'ny fanaka, de ohatra hoe: mangala lamba hely anao hamafamafana azy na misy <hesitation> soufleur zany tsofotsôny, hangalana le vovoko zany.